لو كان عندي خيار بين القدرة على الكلام مع الحيوانات أو التحدث بكل اللغات، يمكن أختار التحدث بكل اللغات الأجنبية، السبب إني لو كنت قادر أتكلم مع الناس من كل أنحاء العالم، بيكون عندي فرص أكثر للتواصل وفهم ثقافات مختلفة، هذا الشي يخليني أوسع أفاق وتعلم أشياء جديدة، من التحدث مع الحيوانات فكرة مثيرة بس تحدث مع البشر بكل اللغات، يعطيك تأثير أكبر.